اكتر لعبه بحب العبها انا وصحابي هي لعبه اسكرو وساعات بنلعب لعبه اونو وكمان ساعات بنلعب لعبه كوتشينه بس اكتر لعبه بنحبها هي لعبه الكوتشينه لأن الكوتشينه سهله وكل الناس عارفاها لاكن اونو هي لسا طالعه هي بس اااا يعني هي قايمه علي نفس فكره الكوتشينه بس الكوتشينه احلي